Fomba hisitrihan'ny biby sasany mba hiarovany tena, ny bibilava zao misitrika any anaty lavaka ah, ohatran'izany koa ny voalavo ah, ny tarondro sy ny tanalahy de miova loko izy rehefa eny ambony hazo lasa mitovy loko amin'iny hazo na ravin-kazo hipetrahany iny izy ah de tsy hita, ny androngo ah misitrika any anaty vato na misitrika any ambany tany.